اتوقع إنه طعامي المفضل ال- الفواكه عموماً. وايد طبعاً راح تختلف الإجابة حسب الوقت حسب الوقت حسب ال season زي ما نحكي عنه <hesitation> يعني بفصل الشتاء أني <hesitation> من عشاق الحمضيات: البرتقال و ال- الليمون و اليوسفي. و خلال فصل الصيف: طبعاً البطيخ و المانجو.